<noise> vɛɛ owɛ ma we na nyi ma gyɛp owɛ ma ako ocɛ ka ko ocɛ maa makpu ni kama anama ama ga ma se vɛ ede ocɛ wɛ ma sa ko nɔ ieka si nyna se esset eze aŋa be adaa ni wono wono wono eti sa nyi set we ece zak ocɛ wɛ ma kako awe anyi daiaba kpe ke ŋe awe nyi ŋai abakee ka ge ze ni sa kpe bo nama sa kpa abe eyabo ba s kpe abɛ a daa ni ba sa kpɛ abo onabɔ ni ba sa kpɛ ana ma obɛ ŋani ba kɛ nyɛ ka gan aŋa ŋonɔ mu baa ŋa amɛfwa eka nyina se aŋa adani muya akpa ka kpa dɔaŋa aset eze egye ekpa ezeb bi bi se we na anace uzeze bi se ngi se ana bi eset osal Mu ko nyi se onecɛ est kaya eyak aci obakpe sana ba aŋa ŋɔtazhaŋ sese amɛ shot amɛ ŋɔtazhan sese afwa mu ya ka we ne emi anyi fwa azhaŋkɔ na lidi emi in mu ko si nyina se awɛ mu dɔɔ muya aj osak obakpa aba eset ciya aset ciya muya ka den ekosu mu sa vɛ obakpe mu baa obakpe ŋai amɛ fwa ka setset ni muya mu nyina se onamu ko dege gɔɔ ajo osat ago eze duk egya mu so nyina se nɔ onacɛ ka we onyi kpam ovɛ eyabo ni ka vica alum yabo ka vica odop avɛ aya mu baa ŋarambɛ fwa mu ko fwa mu ya mu gye emi muko fwa mu ya mu gye emi mu ko gye emi mu vɛ ash e ma we na angom ma we na angom ocɛ owɛ ma anyi ayama mase vica aye ŋot agɔɔt azzhaaŋ ajama muya ejut mu ego fɛp ama mu odop ko alum no ocɛ awɛ mu a ciya mu otapowe eti a mwɛt zɛ nim afot mu ya owe ne duk ejurt Ejut egya mu so pɛt ne egnuse ni musu mu vɛ enyi deke owɛ ma naa se ako ocɛ ba ama ede ocɛɛ ka we onyi kpaa avɛ aze mu ya mu jaje mu fɛp ogai cɛ owɛ ma kan me ja go ovet cɛ owɛ ma kan me kpaa de cɛwɛ ma nwe amɛ gyeni cɛ owɛ maa cɛ owɛ ma aje anga gye ni mu ya mu wo mu mɛɛ na mɛkɔ mu ko dyɔɔ wo onace mu so no set zɛ ciya ocɛ owɛ ma sa aŋa bbe ada ni akkpaa ago eze eka si nyina se aŋa bi ada ni wo ne eti sa nyi egya ni saa kpa se abakpe koo eyabɔ ko awɛ amaa ko otɔbɔ kɔ abe aŋa ni we ne eti sa shot amɛ vɛɛ bakpe mu baa am de ka nyina de aŋa ni ka kpaa de dei ede amani sa kpaa akpaaa ne caye amaani sana kpaa in amaa in na set okpe ko set na taisok ka nyina topsok ne eyabo bibe don aya amaa ni na tap esok ne eyabo ni ŋɔnɔ set re ya ge je eti yaa etiɛ ba mu ya bi je dɔɔ dede bi je na jai amma mu ko se kpaa Awɛ mu anyina ekam sa nyina ba za se mu nyina se awɛ mu ede mi we aŋa mi oke ko sat minyi tap esok amɛk mi sa zek awaa elalo nyi fam asu mika fam bi kpaa se anet de ka ŋɔɲ sare tap ni bi gode se ondyɔɔŋafan kpe su sat mi no ocɛ wɛ mu na awɛ muya mi we na angom mi sa sat okpe mu kosi satda muko si nyina dɔɔkɔ muya alie ae ne eti mu su jo osak ko kuma muje awai na mu nyina don su no shaŋ bi ne nyina ze awɛ bi egya be zana kpaa don na jedede eka mu ya mu we na angom mu ko nyi muko si nyima se muko nyina se aŋuna gan awe owɛ ŋɔnɔ nyi gan nɔ ayani sa na we angom na ŋaru onyiɛ na anetɔ nɔ shono zhaŋ bi ne ŋaru nyi amoɔ kpa je shɛ amoɔ kpaa je ŋaru nyi amɔ kpaa je mu soo se ze zhop avɛ na anet shap oji dege gɔɔ mu shop oji na anet munyi ovɛ ze abɛ kpei abɛ ta zamu egya sana kpaa amoi amma de mu wo tɔ asu musoko jo osak ko we dɔɔkɔ mo ko tɔ su ze zhoma avɛ cɛ ŋɔnɔ sana ŋaru nyi Eti nikɔ ko ka yo anet ne omŋkpede sana tap eze ni we je bebet ali ejut ni weje bebet ko zhim avɛ ka shin ne ejut nibɔ ovɛ bi sene vɛ binyankpa kɔ aliba bi se ne lee je binyanka ko shone shaŋ avɛ deke mu ko mat awɛ ci muno nyina se awɛ mu yakaci sana set ode muko di nyina se awɛ mu yakaci sa na set ode mu ya mu so ko ovɛze ba muya avɛ se de avɛ ŋɔnɔ nama ni ŋge gan nɔ ya sa je de yaa sana tap anet amma de mi nyina se awɛ mu tap anet hɛ ŋɔnɔ na nyina se awɛ ŋani tap esok na bi ne shop vɛ don na awɛ bi na nyina ede sa je edeka na go eze na none aciy be na azu ze tɔ bebe nɛ bi we na mɛk bebe nɛ ede mu ko si nyina se owɛmu ovɛ ze mu nyina se ecur ogbuse ka ce ecumru gbuseɛ to gy bise nyina kɔ mu ko we na awɛ asak ede adaa we nyi mi na acɛ ka mi amaa mu ya owɛ Owɛ gɔkɔ ka ya kama akpaa ovɛ ze amma ede adaa na gema edak ejut noo nɔ obɛ ŋaa ni na set ocu na vɛ aweci bɔ owɛ ka kpo osak zaka gema edak jut no ocɛ ŋani aset ocu avɛ en ka we be cucura ko sha amɛk owɛ ka fot aba ka ya kama ke ovɛ adani sana kpaa wo ovo ze ze ni ma nyɛ kpa dɔɔ ama de mu wo onyi dak ejut no ocɛ mu mu set ocu na mu vɛ awɛ mu ka fɔt ka kpa dɔ ovɛ ke su bi se ne vɛ enyina ko bi keje awɛ fam asu ke ko zuna vɛ don bi nyina se awɛ bi est de ka koset cɛ asak ko est awa everu ko eset egya be sa kpa na je ede asu mu ya mu set ede ka ko mo no kpa avɛ ze ko ovɛ bebet ba samu avɛ ona ŋonɔ sana tap anet tɔnɔ na ŋɔnɔ za na lukpa alo na tap naetɔ no en mu we onyi ze egban mu fam asu mu bɔ mu ŋuni no gan ona ŋunɔ sana so tap anet ba shono shaŋ avɛ bi nyina se awɛ bi est de ka ede We ci sa si nyi eset de ka we se eti saa we na abe sa kpaa angom na be ba muya sa we na agaje obin saa nyina se be ovɛ ba muya muso we no ogaje mu su nyi ovigya katarai ba don ecei est gaje ko shaŋ gaje te kam vɛ ga yaka ci mu so sa je ne katara akoi agaje be sana dakki awɛ bibi shun ondyɔɔŋafan shaŋ na go bi don eje ejaje jede but ba de asu so we ovɛ ze ba jaa je shaki oje mu ko shaki muya mu ke shaki ama je mu koso shaki ba muya mu bebet tere mu ko bebet tere ovɛ ko bebet tere gara mu te bebet tere no ovɛ muu zeze muya abe amaa we na angon ede mujo osak aya mu na ukpa lo sese obai bɛ ŋani Mu cɛ wɛ muko lokpa lo sese obai obɛ nyi mu ede mu cɛ wɛɛ, u maa owɛ mu den obei bɛ mu no ogbuse ocɛ wɛ mu ka den obei no ogbuse amaa ni ka nyina se eden obei elakpa avɛ gahs eamama nyina za ma eden obei luka a ba eyabo ma naa dete obei bei obɛ ŋa ni no ogbuse amma amaa nyima na llukpa na sese obel obɛ ŋani shon shaŋ mu ko kpo owɛ bebe ke de bwooma na wɛ mu we gɔɔ ba ede ka awɛ mu ka we gokɔ muya ovɛ zo zeze ba muya mu dakki aŋa je mu mun dakki aŋa je owɛ mu ko mu daki aŋa je ona mu saje ozak muya ka je osak a je kpo ovo ze muya mu ama mu we ne fɛp ogoi mu fɛp mu fɛp ogoi